Khuinjilanga khuluso kwienjoya shikira tsioliday nomba asiholiday ndienjoyezaidi niie holiday ya disemba sichira khuba erukanga omwaka ndinjila mumwaka muiya eholiday ya disemba ibetsanga eholiday indayi khulwa khuikhoera mbu orarukanga ommwaka mkhulu otsie nnokwo uhurike mwisho olarukanga kulia olakuibalanga otsitsanga mukundi shikira abandu bandi basherakeanga onyala bafwire balala shibatoboe ta balala bafwiriye msbilabu balala bafwire mutsisherehe itsi tofauti lakini esie ndiinzoyanga omwaka kutsia khususa isiholiday isokhumala kama tarehe moja neruka mmwaka kundi emala ekhupita nyasaye orio zaidi sichira obetsa wakharuka khulola omwaka muiya kho iyo ibetsanga eholiday ya maana sana khusye okhubira tsiholiday tsindi tsiosi tsiomwaka.